Laawol lightbulb, ngal rewɓe njiddaade firti rewɓe sabu rewti njamaaji fiyaangu. Ko laawol ngorko, rewɓe njiddaade laawol ngorko, ngorko ngaayngol rewɓe hoore fiyaangu. Ko njoɓdi ngal ngal, ƴeewte ngal rewɓe fiyaangu.